<hesitation> kalau untuk <hesitation> pekerjaan yan ideal buat <hesitation> di kerjakan itu kalau menurut saya tergantung hasil dari pekerjaan itu sendiri <hesitation> kalau pekerjaan yang-yang itu yang kito kerja kan sesuai dengan kebutuhan kito sehari-hari iyo itu-itu termasuk-masuk yang ideal lah buat sayo <hesitation> macam apo yo macam kito punya lahan sawit gitu <hesitation> kita kan kalau menanam sawit tu kan butuh nyo jugo banyak, modal jugo banyak cuman hasil nyo-hasil nyo jugo lumayan lah <hesitation> masih apo yo masih ideal untuk <hesitation> hidup kita, masih penghasilan tu yo masih ado sisa selain untuk urusin sawit gitu nah <hesitation> iyo kalau menurut sayo yo pekerjaan yang paling ideal itu lah khsuus pribadi buat sayo iyo sawit itu tadi, kareno apo yo kareno orang tuo, bapak emak dari dulu itu kan, memang penghasilan nyo dari sawit, keluargo disano jugo penghasilan nyo dari sawit, yo rato-rato lah rato-rato orang-orang awak di sano tu <hesitation> penghasilan nyo rato-rato dari sawit jadi yo kalau pun sayo kalau pun sayo balek ke jambi yo besar kemungkinan, awak jugo pekerjaan nyo jugo samo <hesitation> bukak lahan sawit gitu. Padahal yo modal buat buka lahan sawit ini yo lumayan-lumayan besak jugo <noise> kito beli-kito beli lahan habis tu kito buka lahan <hesitation> lepas tu kito nyewa orang buat nanam sawit, belum lagi gali-gali lubang buat bibit sawit nyo, beli bibit sawit jugo mahal, lepas di apo lepas di tanam itu kan kito jugo ado perawatan macam <hesitation> enam bulan sekali kito yo bersihin lahan awit nyo, kito apa yu nama nya kita <hesitation> bersihin dari semak- semak macam tu na, habis tu yo rutin, kalau lah berbungo atau lah berbuah rutin kito pupuk, pupuk nyo pun jugo enam bulan dua kali kalau lah ado limo tahun baru lah kito ngerasoi ap yang namo nyo hasil dari apo yang kito kerjakan tu nah <hesitation> kadang sawit tu <hesitation> apo yo kadang banyak dapat, kadang idak iyo dak nentu jugo, kalau banyak nyo dapat yo banyak lah kito dapat uang gitu, yo yang paling penting tu yo itu pekerjaan yang ideal tapi yo susah untuk ngerawat nyo <hesitation> ya inti nyo itu lah <hesitation> kalau untuk tahap- tahapan penanaman sawit itu sampai kito <hesitation> biso ngerasoi penghasilan nyo tu yo yang pertamo nyo tu kito <hesitation> beli bibit, beli bibit tu yang harus beli bibit yang bagus. Beli yang dari kecik bibit nyo, lepas tu kito cari lahan kalau semisal nyo lah ado lahan, lah siap lahan yo <hesitation> kito proses secepat nyo gitu nah, kalau kito belum dapat lahan yo mau dak mau kito beli lahan dulu <hesitation> semisal nyo dapat lahan baru kito tebang-tebang pohon tu kan biaso nyo tu kan kalau kito beli-beli lahan tu kan isi nyo masih hutan, hutan rimba itu nah, iyo kito tebang dulu pohon nyo <hesitation> kalau lah di tebang kito tunggui sekitar tigo bulan biak apo, biak pohon yang kito tebang-tebang tu kering dulu, kalau maso la masa lalu tu, setelah kito buka lahan isi dalam lahan tu kito bakar kalo dulu, kalau sekarang dah dak biso, soalnyo kan kalau kito bakar lahan yang sudah kito buka takut ny <hesitation> api nyo tu sampai ke lahan orang takutnyo sih gitu, setelah di setelah di apo dibakar yo kito diamin dulu, diamin juga dulu kan samapi sekitar tiga empat bulan jugo. lepas tu mulai kito, mulai apo yo, mulai menggali lubang gtu nah, buat penanaman bibit <hesitation> kalau lah selesai kito, <hesitation> buar lubang buat penanaman bibit yo kito <hesitation> nanam bibit nyo <hesitation> kalau lah seselai nanam bibit nyo sebaik nyo kito kelilingin, bibit, bibit sawit kito tu pake. Kandang gitu nah, baik nyo lagi kendang nyo tu dari at dari besi gitu kalau dak ado besi yo dari seng, seng udah bekas gitu kenapo kito perlu <hesitation> di kendang sawit nyo, kalau idak di kendang sawit nyo kito itu habis di makan samo apo samo tikus- tikus tanah, kalau dak yo di makan rusa <hesitation> syukur- syukur <hesitation> dak ado gajah, kalau ado gajah habis bibit kito di makan gajah gitu nah, nah lepas di kandangin yo kito diam kan <hesitation> kito ne-nenok nyo duo bulan sekali lah syukur-syukur biso sebulan sekali gitu, nengok kalau udah <hesitation> kalau semisal kita tengok lah semak nian lahan kito yo <hesitation> kito nyewa orang gitu nah buat nebas- nebas apo dimano yang semak, dimano yang apo <hesitation> kito bersihin kalau lah selesai kito bersihin baru kito kasih pupuk, di pupuk itu sawit nyo supayo yo kito supayo itu yo cepat pertumbuhan nya gitu nah, lepas tuh <hesitation> ya pokok ny kita bersihin sawit nyo itu rutin lah duo bulan sekali atau tiga bulan sekali gitu, kalau lah sampai umur sawit kito empat atau limo tahun baru lah keluar tu bungo- bungo nyo atau buah- buah sawit ny, nah kalau limo tahun pertamo kalo biso. <hesitation> bungo bungo atau buah sawit nyo tu jangan kito panen dulu. kalua biso kito diam kan di apo batang nyo itu nah, kalua udah berbuah yang ke duo kali nyo baru kito <hesitation> panen sawit nyo, kita kumpul kan <hesitation> habis tu kito <hesitation> bawo bawa ke rumah gitu kala dak baw ke rumah yang langsung kito antar kan ke tokeh kalua semisal dak mau di antar ke tokeh yo langsun kito antar ke pabrik yo macam tu nah, yo kalua menurut sayo pribadi sebagai orang yang ja sebagai orang jambi dimano rato rato penghasilan dari sawit, menurut sayo usaho yang paling ideal di situ yo <hesitation> usaho sawit kek gitu.